Uwinga kama uwinga, uno, malo reka wazi ipa. Kwanza uwinga uwa mandalizi mazima, yanu mandalia, kwanzi umuanzio panu mukupanga, kwamba tukasituombu uwinga, kumaya mandalizi yanu yakufana na uwinga jisibino uli. Bidebide, uwinga, ungana mandalizi mazima, huze uwinga. Lakini ndiri, huze wakanu, uwa ani nichongo uwa, so uwinga uzima. Uwinga uzima uwa, uno, uli na mandalizi mazima, nanatuhiza yachele kia bide bulugu yonsi iya. Adi uwinga umuupakela wazi ipa. Nemu kululu uwinga uno wazi ipa sa sahibi, awa unosua mchango, unoha jipanga we mkola. Adi uwinga uzima uwa sababu kusila wamao yonsi iya. We nsino kulondo kuizu, kuwinga uwo, kwa sababu wajipanga. Amizato ikiasikini mkola kulondo mkola. Sio uwa kuru njeleda na mada kutari, ngati, jeni ata kuheti, jeni nga tuka swamba, nchizia dono, chino ata kuheti. Indo wazi ya mama wenga, ino ya zipa kasababu kwanza. Ya emadu mzi ya kuheti ata kumile. Kuliki indo wazi ya mma ya kule. Mana wia kuda haichi, mana wia kuda haichi, pamuni nafa, suta kuheti. <hesitation> Kupatumana yama mguvuzi yake mungu kwa sababu Weota utangu pangu itinemu kurundumana. Awa u mamata ngepange itinemu kurundumana. Unokumpelu mana a Mungu kwa sababu waliwino wakumba. <noise> Indwaini ilinifula, indwaini wakakweli ilinumana. Ange mmama kuleta i- familia ya mpate na dana ya tatuyani. Iyo ilindwaini ilinifula. Indwaini isinumana wakakweli. Sawa mma pela mwa kundana, lakini Kupela ilaki mwenzo kutia. Mwenlo ilinifuno mungi kukua vyala. Kwenye nye mna podu kubyala. Achiku sababishu mungu wangu wapaliku. Kusemu kweli si surunzi mapa sababu na wea kwechi mamano ta wetu mwana. Kupela tate gimebino mkakosumwana. Kuo mwensi, kikutakwa Yani mungu shukuru mungu kikino wa mpela chiju.